قطبی ریچھن منٛز چِھ واریاہ منفرد خصوصیات آسان یم تمن سردی منٛز زندٕ روزنس منٛز مدد چِھ کران، بشمول فر، ڈاونی تہہ، گارڈ ہیئر تہٕ کھوکھلی مس۔